Hani nyumbani hangu wanangu waenda sokoni, kila jumatatu. Kwauta sokoni wakabwa nkoaji wa mchele, kilo ishirini au ishina tano. Naa tabia yoba yeleka cha kilo ishini na tano. Kwakua mtaji wa mhage kilo shano, nabinda ntaguaa uwolo kama kilo mwenga, ntagua naa dagaa. Basi matumizi mateho ya mbogamboga hizi zakubadilisha nyamba mbayiroo kawaida siku mwenga mwenga lakini natumia zima kuu, hiyo yayezo sikutegoae. Haye ni- nikatika matumizi yangu kwasababu nina biashara kidogo na nina wana waweze kula. Basi baada ya kutumia heda ya unga ida ikadoa hata siku kumi au kumi na mbili kwa muda mwezi nimiwili. Mchele uda na ukawekewa daha kombita asili we, huna hakutia kwasiku hizo kumi. Kwahiyoo kwamwezi bwana akuhita hiyo vaantatu lakini vafidia kidogo, kwafidia mwezi mtuhu.